Bunday holatga men juda ham ko'p uchrayman chunki ovqat pishirishni uncha yaxshi bilmayman. Agar shunday ovqatim yopishib kuyib qolgan bo'lsa uni suv bilan tezda yuvib olaman.